Nmeiiⁿ ncuee nꞌoom na wajnaⁿꞌa niom nꞌoom scwaⁿꞌ, nꞌoom ntseina, nꞌoom ta̱nmaaⁿ, nꞌoom ta̱nmaaⁿ quiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ na cwitjeiiꞌna nꞌoom ncꞌuaaljoo mati niom nꞌoomndaaꞌ, nꞌoomndaaꞌ cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ na cwitjeiiꞌna nꞌoom ntyꞌom oo barrote, fajilla na nntyjo wꞌaa ndoꞌ mati wajnaⁿꞌa tsꞌoom ta̱ teincaa, tsꞌoom ta̱ teincaa mati cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ na cwitjeiiꞌna lcaaꞌ, na cwitjeiiꞌna barrote, na cwitjeiiꞌna fajilla mati jeꞌ wajnaⁿꞌa tsꞌoom ta̱reixa, tsꞌoom ta̱reixa juunaꞌ mañequiaanaꞌ ta̱ na ya nntquia̱a̱ya wajnaⁿꞌa tsꞌoom ta̱manco, tsꞌoom ta̱manco mañequiaanaꞌ ta̱ na ya nntquia̱a̱ya sa̱a̱ mati tsꞌoom ta̱manco cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ juunaꞌ na cwitjeiiꞌna barrotes, na cwitjeiiꞌna nꞌoomlcaaꞌ mati wajnaⁿꞌa nꞌoom nꞌoom ta̱chuꞌ wajnaⁿꞌa tsꞌoom ta̱leinto, wajnaⁿꞌa tsꞌoom ta̱xcaꞌ, tsꞌoom ta̱xcaꞌ mañequiaanaꞌ cwii ta̱ na jaa nnꞌaⁿ nnda̱a̱ nntquia̱a̱ya.